Asakia akuju tang’aa ng’irotin, tang’aa ngirotin lumoi ng’ikar alutomon, asakia ikaa koku asakia ikaa koku kisoma, torumo. torumo esukul, tang’aa tang’aa ng’ikerotini, toyen akisomare, teyen king. arak akuju, tegen akuju mono king’areni, alafu teyene kisoma kitanang’a nianang’ete ng’ide luche dai, kitanang ta pomo oni ori ta university ata ayong’o aai etarajiarit keng’araki akuju keng’araki akuju atang’aa ebirehar loapoloni akidwang ayakau nitokona ang’amandazia, niewusaya ayong ng’amandazia tang’aa yong ng’ika rotini, tang’aa ng’irotin kang’aa ng’imwaka lumoi ng’ulu, ung’ari yong ngika rotini, ang’ari ewotel, dai, ewosai bo teni karai emaindi dai kiinakini yong’o, akuju kelipiti agng’o yong’o ang’arasit na toruwar kong’ina akilip kang’a toruwar ng’ina, ng’ide kaa kisomata, topodosi alosukul kingarak akuju tarata ng’imwalimo, tarata ng’idakitaria, tairata ng’ii ng’ikavanai, tarata ng’ii ta emusie. Tarata ng’asikaria, akuju arai daang’u arai eroto kon, arai daang’u ing’aari yong erot kech. akuju iyeni yong ibere nikilipa suwa alotoma akopit na iyeni yong ibere nikisaki suwa alotoma ng’itai kosi. Alotoma kinyarit suwa yong’o, kibala yong’o tang’aa ng’irotin kosi, karai ng’ide kosi kiteyana yong’o, karai ng’ide kosi tang’aa ng’irotini, kisomata esukul kisomata tang’aa todoto niadoto ng’ide luchie luang’itung’a, luang’ikabaraka tang’aa yong dai ng’ide kosi tanang’a neni, tanang’a lua university, tanang’a aurusheria tanang’a ng’akopin ng’una luanang’a ng’ide luche, potu king’ara kineta akopit kech ori kingarakisi awui kech akuju asakiang yong’o tang’aa ng’irotin kosi, tang’a kiinak ayona ebichar luetani ng’ide ng’ulu, luetani atamilia kang, tang’aa ng’irotin kisomata ng’ide kang, kisomata lokojokon kiteyana yona mono eking’aren, toruwar lukigete yong’o kiteyana yong atamar irai yong akuju, nakolong isubi kechi kitanang’ nitokona ne, tokona dai ing’ari yong ng’irotin kechi kisomata, toyana, kinaki ayong’o ng’aropiyae naisomata ng’ide ng’ulu, tanang’a university, tanang’eta lokolejio tana ng’a ta gired eight, gired seben, gired six neni tanang’a ng’ide kosi. Kimie ng'idae kosi aluturkan. tung'aa iyong' ng'irotin kisomata ng'idae kosi tuyanae ng'imwakae lomoi luu eeparito tong'aa iyo jikii ebaraka loa jokoni, potuu ng'ubuu jik nikosi buu nikama nawii nakang' ama nawii nacee nang'ijiranini dae tong'aa iyong' apiaro nakori na ilakakin iyong' tolakang jikii buu nikosi ejok noi akuj kang'unaa kadwang'.